Tadidin'lah ve le niresaka momban'ny fialan-tsasatra nofinofisin'la iny, ary maninona mo zany raha mandeha amin'izay tsika eh, ny vola efa misy ny fiainana koa efa milamindamina ah, ny asa koa tsy de betsaka ah, maninona raha ataonao ny famandran-toerana amin'ny fiara de mandeha tsika rahampitso eh, zah mampirina entana.